Este ha njakivi xhia chí uu nii kinjikua njakoti uxi oni ti'oxo iin ti nani este njakako tinana xí tiomi njakan tati kiti ina kuu tiyuan inkati yuki naniti pero tikuechi kuu iti yikuan pues kiti njakivi kunjiti iin kuyukui iin kuñomi, iin kuu kiti nani <hesitation> ha nani kiti yikuan ha koku kakaxati koko kaxati kuxunitixiati kivi kuu tixhikuan, yikuan kuni kakoxaki yian tiki yikuan nuu kandaiti kandaiti nde este a uu kiti yikuan chí yuu kui yikuan este nunda iti njande njaka xhino savi ndexiati ndexini kokuya xixuni ndadan iti nuu kinu xa'a ndatit savi he cabron xakutioni yikuan xhitecolote nani yikuan chí mani mani ano taka kiti yikuan ajan mani ano tavati.